Pos lo que me vien ala cabeça ara mesmitu de Noruega i dela Eistoria de Noruega son las estorias d'aventura que mos án cuentau delos vikingus. Izin que los vikingus huerun los primerus que llegarun a América, enantis de Cristóbal Colón. Hue un vikingu noruegu qu'avió un viagi i quixu vel qu'avía más pallá de Groenlandia i pallí anduvun enque pahi que se huerun o se desparecierun enantis delos castillanus aportal.